साउथ आफ्रिका के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। ताइकाके लोगु का डांस बहुत अच्छा आ। साउथ आफ्रिका के लोग काफी मिल झुल कर रा।